Ah ôh pela novakianao ity lasety ko ity, sy lalagnao fa te Tanignarivo tagny nividiagnako an'ity, te Saralalagna tegny, halafosan-draha, iaho pela sy hanaiky da soloivy, soloivy da tadiavo ny a mitovy amignazy fa iaho sy agnaiky. <noise>